په پسته کې مختلفې انواوې وجود لري چې آش شو یا هم نیودل شو چې مګي ورته وایي او یا هم مختلفې انواوی د مکروني شو یا ریویولو شو لاساګانو شو فرافیلی شو <hesitation> همداسې نورې انواوې د پسته وجود لري.